Pi bilanciari lu travagghiu e la vita personali nni li nostri jorna, è mpurtanti sapiri spàrtiri li dui cosi e travagghiari quannu c’è di travagghiari e fari àutri cosi quannu c’è di fari àutri cosi. Duranti l'anni ci foru pirsuni ca luttaru p'aviri la jurnata di travagghiu di ottu uri pirchì prima si travagghiava di scuru a scuru e nun c’èra tempu pi la vita personali. Pensu ca dopu aviri finutu di travagghiari s'havi a pinsari a fari àutri cosi e a lu travagghiu ci pinsamu dumani.